Maharegny marary zava-maniry fahitana ananzy raha namboarin'Andriamanitra rô de maharegny marary, porofo ahafantarantegna an'izany a de raha ohatra izy sy lemana izy, sy tondrahanao rano zany izy fa avela maigny mangarampogna akeo de hitanao fa de mikondrendroko aby sy tarehiny na de sy manam-bava mizaka aby zany izy de fantatra fa maharegny marary izy.